Kan khayyaroni fi ana amut gabul mart, wallla marti tamut gabuli da, bakhtar ana amut gabula, finshan kan ana mut gabula, hi tigdar tifkur lel iyal akhtar finshan kan fakkar tu hassa ana kan gayid kula akhtarral waqit hibas maʼal iyal ana kan bamshi ba fattish hadi ha hi tigdar.